من الألعاب لنحب نلعبها مع صحاباتي هي لعبة الشده و لا الورق، نحب نلعبها في لمه مع العايله و لا لصحاب خاصه في العطل و لا في الجلسات الإجتماعيه، اللعبه هاذيا فيها إستراتيجيات و حظوظ و كل واحد يحاول يربح و يكون ذكي في إختياراتو، تكون الأجواء حماسيه و ضحك و نقضي وقت ممتع مع بعضاياتنا.